'O keia 'aina o 'Alekelia i ko'u mana'o he 'aina waiwai lakou aka nui ko lakou ho'omana, ko lakou mau mele o kela 'aina a me ka 'olelo o kela 'aina pu, aka kela wale no wau maopopo e pili ana 'ale 'alekelia.